Conas crassis de música ena escuela i la mi maestra, qu'era una mugel grandi ya peru con muncha conecencia. Yo namás que se tocal un poquinu enque me pueu avial pa cantal angunus descantis col pianu, enas manus duna pressona que seya escapás de tocá-lu se pué de hazel una música mu susprendenti.